Cuande t'faze ën cit zgrafignun deve cerché dë manteni pulita la ferita, cuindi së l'as pa gnente sübit s'ël mument pìa anche mach ën fasulet o cuaicoza e cerche dë cuatelu, pöi vade, së s'es pa a ca, cuand vade a ca pìe ën po dë dizinfetant, lu pase, pöi s'al e necesari t'ie büte anche ën cerotto